Pues ja kudo va'ando tiuku pues vaakaajmando ja kuaa tiuku porque iio xi'itiu ku ku xiitiindo tee atiuu ja kudundo ovaajko'ondo ma'a cafe porque tiuku taja bien akudundo la'a nitiuku koo todo con medida ka'ajnindo va'ajako'ondo maa café tiuku maa ayiivi maa meendo a veces ndiaa cuerpo kuuxi diferente porque indo akuu ja kuudundo ja xiindo cafe te inga ku ma'a ayi'ivindo xiidini jiaa tiuku io in diaa io mudo tiuku pues naa ka cuidando mendo tiuku.